Nako ngoji biasa to maidu manege manege sering stengah satu manege to momiki stengah satu wutu ku toma to maidu to momiki manege stengah tujuh manege, ena <hesitation> jam butanga manege artinya ena wo aji gidu gidu manege ma jam ena butanga jam butanga, a nako i ofi manege wo maidu manege ena jam mogioko kan musti harus wo momiki wo wo sabea osi bukang? Nako ngone mu- islam oka wo sabea stengah tiga <hesitation> stengah empat manege harus wo momiki, aje wo madio wo maidu oli nako wo sabeaka, manege ngoji.